Laspi funcjonar se ë praticamenti si një mbrumë, më vjen të thom, çë abrënda ka la grafite, la grafite ë sta sostanza çë… me të çilën mënd shkruajëm, e ë… normalmenti këta laspe jan druri e mosgjë mënd e temperarjëm fina çë ngë sos, bunët më i vogël fina çë ngë sos.